Na kú na kuii nana nendó, kuka yundó kata ye'exí, <hesitation> kaxí <hesitation> <hesitation> uinxhí, ndia kutu'a nanó mendó xhí mendó neñaxhite vaa j <hesitation> dakua vaa, kidakua kadakuche kú anyivii kuuu dadi na kuini, che nanevaxí kutuaxí ti'ó kuté vii kutu'a katá yexí xhí taye'e nena teku xhikue, jadakendé musico iháte katayée kutuxía dinijó ndi ndanendó xhiná danendo xhi tikoñoo nijá tikoñoo ní ka iin burro kayivii.